Áa ja xuku áansa xuku an nde nga- nga xutají basénande án tsuton'a xi tsjuana xi tuxi tsjuana ja xi jnúre xi jnúre xi tengu xi'in bajáña ee kui xi nutongajni nanguijni jin nde ee tujmáni fanutonjni tujmáni manguijni nga fa ña'a competíijni nga fa nutojni pelota kui nga faé nga ña'ájni fae nga chajajni ku ja- ja kua tjiña'ánde nga si fane tjiña'ájni nga manguijni nguije- nguije nga amigo xi bajajninde kuanguijni kjuanutonjni kuinga ja k'ia tjinisijni k'ia tjiña'anjni kuajande kui nga ja kui xi tuxi tsjuajni xi jnúre xi jnúre kú te kui tsjuare nguije amigo'na xi jmanga manguijninde kui nga ja k'ia fichu nguije xuta xi fakasendárindeya sifane ts'ijúnri ja ya kucha m'íre tumíma xitsúri jaya tanga k'iají ña'áre xkijande ngat'a nga ja tjinitóinisa nguisaji tsanga kjua chajá jande ku ja tsití ja kui nga tsanga kjua tsití nde k'iajíni'íri xkiya nga nde nanguirijíma jma m'ae tikjande tikjatse nga ijin nga tjin xuta xi ndá mejenreji kú tjin xuta xi ndají mejenre ñá nde ngat'a ja Ja kjua ti ya'are pelota tikja tjinxuta xi tsiti ku tanga nga mári nutonjínde ja k'iají ni'íri xki ja k'iají ni'íri xki nga tsiti subáre yajo'e tanga tsjuatinri nga kini'íri jíisa ku ja kui xi tsjuajni xi jnúyáa- xi jnúyáa kik'ui ngandejni kui xi nñu nutonjni k'ui kui xi'a kjo nde nutojni nga nikja'ajni ura nde kui nutojni kui xi tku ndsañá xi bolibol kui notonjni xi tku ndsañáya nga mandujújíjni xi jnúre nde kui nga xi tku ndsañátse nitonjni xi jóya xi jánya bajájni ja uráa tjinkja'a tsu kjua nga kuacha tjinutonjni kui nga ja tsjuaya maña kía tji'yi ngu ndifa axichi k'ia tjini'í kuajande nga ja jendae k'ia xu tjibasen nejmí kuajande tjibasen nejmíjí amigori ja tsjua ñ´a'á nuton kja'écha nutonga xi'a najmí kjua tijnújíre xinguíiñá xi'a tuxi tu ndsañátse xi tku ndsañá xik'ia nde kuacha tsjua nuton kui pelota